Aay wechara karam pat koro karam pat mwakanetenyu ye toteno tokureloi mwakan chupo tamanu ye kukaram kerosoi tukuchetechu mi sahi atorel ye mwakanu po taman kikutiwa monunge kitiwu montakitiwu monunge chetechu towetoi kureloi ye monung grade sepen yeno kule kutech, akulekut takuchete minomunyi akulekutech tokuchete nomunyi tomenamu nyi nye tukuku nyu mpo sahi ye twachu akonga ken toteno yitoy mwaken taman chole taman nya twa tukun chotu ngon mokinomunye monechete nyokaram aay nyokaram aay nyokaram pat kerosoi tukuchetechu kulekutech pat yeteyi akerosoi akinam tonamunyinye mwakenichu le taman tole mwaka tano ye nyetenyu ombo mwaka tano ye mokiyu nye teta moda tote toteno ye yitoi mwaka kumi choni mokinam mokinomwanunye monung moki atakakurel tatiaa tomitanso so yetee topuno yotwa nya mopunonye tini yum tokune nyu ani nya eeh totoo totomitu nyo chete le kidogo kidogo tokenomo nomo pat yeteyi kwa sapapu tomi monunge ngwun toyitye mwaka kumi tochetechu chupo koyoyi tokutya nenyunya, tome tokunomanunye pat ngo monecha pat pole pole chetechu yo toteno mwaka kumi mo mokokiranye pich chopo kosu tokumi nenyu ani mokakiranye pat pich apa pich sukul aka aay toighane kasin chochang nya tokinamanu tukucha tukucha chonomanye ante akunomanu ante onkut kwa sapapu toreloyo mwakanishete chini le tamanu. Kwa sapu ye tolenyete lipo lo awo mominye mominya wolo lentenyi kuroy pororyengu lo kanande amsini tometungonyi ye tetangu ooh atungonyi puki puki tighonenyi ne chi anga mot amominye kugh anga nyotighonenyi kwa sapu tonyurunyi puki puki nyu ye nomunyi wolu ngala sukarun kunamunyi tetangu wolu ngala pusha to tomine nyotesorenyi anga nya inamatenyi pat tetangu lenyoni inamatenyi pat inama ipoghoneyi suswonte teta teta ipogho ipoghore inomonunenyi wolu ngo puki puki takutwane nyunya makenamanyinye mwakanoni pat dot dot duk mwaka mpili tokune nyunya wolona nya mokoyu nye tanyu tokune nyunya manamunyinye twachoni pat atakomi monungo skul pees tokunomunyi nenyunyaaa mokiyu nye tanyoni kungun cheko wolu kunomonui piki pikinu wolu aai mokowonye mk aai tokune nyunya ngala par ye kelut nga ukulima mi asara ngala ukulima one kapsa mi asara ami asara ngo paida towenyi ngat ngala ngala par ye kitoimunoi wakatinay ngorshiyi ngiorshiyi kapsa toimunenyi arak arawane to arakra po odeny mwezi wa pili nyoni mitenyi torsho kwen ailutnyi nyini le mwezi wa tatu kesowunyi kochoghonu rop ye kapsa ta le mwezi wa tatu kati kati mwezi wa pili kati kati kochongonu rop mitenyi wondondo ngala ngala ng’orsho moketoranyi koponotiku nya irosanyi kusughyot nee toso nyi lo kosughyontonu mi lonee. Karam kerosoi kopo tororot lo mi tororot yi ngonyi kuleku tech nyu ngo tukun akulekut torot karam pat kepei tuku oh kayatanyu akuikut torot ngonyi torosanyi torot kulekutitu woletahg ombo nyi akutangoy woletang ombonyi ombo nyieno torosanyi torot uu kulekutochitu kila kitu mbonyi akaram kerosoi ngala torot wechara karam pat kerosoi torot kulekutit osoma puchoni pat lowur kusomot oooh.